Karazagna loza voajagnahary: <hesitation> ery volcan regny, tondradrano, cyclone, horohorontany de misy koa le ts- tsisy hôragna regny maintany zaigny, avy eo koa misy gôsy ndraiky mandravagna tragno lasa aby tôly jiaby regny.